Ajan platillo kuxa kanja xakuu este kuanda kivi kuu tuu tuxa'a falta este nduchi, nduchi tón, tuxa'a xandivi tuxa'a falta koño, bueno koño no'o no'o kada kon kivi kanda o'on kivi kada koño kanda este en en queso este <hesitation> nruchi he koto extike he xuni koño cuchi, he xakana xake xakaña xuchi ajan.